انو اني اكون فنانا كوميديا بدلا من راقص مشهور ايي- لأن كلش احب انو الجمهور يكون يضحك بسببي ايي و- و ايضا هذا الشي ح ح حينطيني الطاقة الأيجابية لروحي لنفسي و حكون دائما ب ايي- موقف سعيد.